v r ætlar að taka allt sitt fé úr Kviku banka ef leiguhækkanir Almenna leigufélagsins verða ekki dregnar til baka formaður v r líkir

við ofbeldi viðræðunefnd Starfsgreinasambandsins hefur fengið umboð til að vísa kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara beðið er eftir tillögum stjórnvalda í skattamálum yfirvofandi fall samtakanna sem kenna

sig við íslamskt ríki hefur sett sett í brennidepil stöðu evrópskra kvenna sem dvöldu á yfirráðasvæði samtakanna og ekki síður barnanna sem með þeim eru hiti í Þingvallavatni hefur hækkað það mikið að það leggur ekki lengur lífríki þess hefur breyst og búast má við að tærleiki þess og litur breytist einnig í tuttugu og eitt ár hefur maður úr Bolungarvík sótt vinnu í ratsjárstöð NATO á Bolafjalli

sex hundruð metra hæð hann keyrir á sumrin en á veturna fer hann á vélsleða hefur gefið Kviku banka fjóra daga til þess að koma í veg fyrir leiguhækkanir Almenna leigufélagsins annars ætlar v r að taka allt sitt fé úr eignastýringu hjá Kviku ríflega fjóra milljarða króna v r vísar í upplýsingar frá félagsmönnum sínum sem eru með leiguíbúð hjá Almenna leigufélaginu leigjendum séu settir afarkostir að samþykkja tugþúsunda króna hækkun á leiguverði eða leigusamningi verði sagt

upp þeir hafi einungis nokkra daga til þess að svara við erum að sýna í verki

við stöndum með okkar félögum og okkar fólki á leigumarkaði með því að gefa Kviku banka jafn langan frest og þeir eru að gefa fólki til að svara

afarkostum um mjög ósanngjarna og hækkaða leigu

koma í veg fyrir þetta og bakka með þessar hækkanir og hækka ekki leigu umfram verðlag annars tökum við okkar sjóði úr stýringu hjá Kviku banka sem eru umtalsverðir um fjögur komma tvö milljarðar þannig að þeir hafa fjóra daga til þess að svara okkur en er ykkur stætt á að gera þetta megið þið hóta að fara burt með þetta fjármagn ef ekki verður orðið við ykkar kröfum við getum geymt fjármuni félagsins hvar sem er og það er einmitt ábyrgðarhluti að geyma fjármunina þar sem við getum sagt að siðferðis sé gætt og hjá fjármálastofnunum sem vinna ekki beint gegn hagsmunum okkar hagsmunum okkar félagsmanna kvika banki hefur samþykkt kaup á öllu hlutafé í GAMMA sem stýrir sjóðnum sem á Almenna leigufélagið fjármálaeftirlitið hefur blessað kaupin en þau eru þó enn háð fyrirvörum um

um samþykki Samkeppniseftirlitsins og breska fjármálaeftirlitsins við erum alltaf að reyna að semja um kaup og kjör fyrir okkar félagsmenn sem standa undir kostnaðinum við að lifa og þetta hjálpar ekki til þú kallar þetta beinlínis ofbeldi ég kalla það ofbeldi þegar þegar fólki eru settir afarkostir og einu valkostirnir í stöðunni fyrir margar af þessum fjölskyldum sem eru jafnvel að missa síðustu þegar valkostirnir eru ekkert annað en ekki náðist í forsvarsmenn Kviku við vinnslu fréttarinnar stjórnvöld eru að leggja lokahönd á tillögur sínar vegna

á morgun skýrist hvenær þær verða kynntar forseti Alþýðusambands Íslands segir sambandið eiga eftir að fá gleggri mynd hjá stjórnvöldum um hvað þau

þau ætli að leggja af mörkum ráðherrafundir voru fyrirhugaðir síðdegis til þess að fara yfir málin upp úr klukkan fjögur var fundur fjármálaráðherra með ráðuneytisstjóra og embættismönnum í ráðherrabústaðnum

fimmtíu og tveir kjarasamningar losna í mars þau félög sem þegar eru komin til ríkissáttasemjara hafa hafnað tilboði Samtaka atvinnulífsins og s a hafnaði gagntilboði þeirra og hefur viðræðunefnd sambandsins nú fengið umboð til að vísa kjaradeilu

við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara samninganefnd a s í það er formenn landssambanda stærstu félaga forseti og varaforsetar a s í fóru yfir stöðuna í morgun það hefur verið þannig að undanfarin

ár þá höfum við verið að semja um kjarahækkanir sem hafa svo verið teknar annars staðar frá

augljóst að það þyrfti aðkomu stjórnvalda að þessum kjarasamningum drífa segir stjórnvöld hafa þegar sagt frá ýmsu sem ætlað er að liðka fyrir viðræðunum eins og ýmsu í húsnæðismálum og félagslegum

undirboðum ekkert hefur enn komið fram um skattabreytingar við eigum eftir að fá aðeins fyllri mynd titringur á vinnumarkaði hefur verið látinn magnast í skugga aðgerðarleysis stjórnvalda segir formaður Samfylkingarinnar forsætisráðherra vísar

á bug og segir boðaðar skattabreytingar ríkisstjórnarinnar gríðarstórt hagsmunamál tekjulægsta fólksins Alþingi kom saman til fundar í dag að lokinni kjördæmaviku þegar þingmenn heimsækja eins og nafnið ber með sér kjördæmi sín og kjósendur óundirbúnar fyrirspurnir voru fyrstar á dagskrá

sem fjórum af sex fyrirspurnum var beint til forsætisráðherra og þar bar kjaramálin fyrst á góma þar sem formanni Samfylkingarinnar finnst ríkisstjórnin ekki gera neitt nema skapa samfélagslega óvissu með því að sýna ekki á spilin titringur hefur verið látinn magnast á vinnumarkaði í skugga aðgerðarleysis stjórnvalda ábyrg ríkisstjórn hefði strax í upphafi lagt fram breytingar á skattkerfinu og húsnæðismálum í stað

þess að nota þau nú sem skiptimynt í kjarasamningum formaður Samfylkingarinnar spurði hvenær forsætisráðherra og ríkisstjórn hennar ætluðu að sýna á spilin í þeirri viðkvæmu stöðu sem væri uppi forsætisráðherra sagðist hins vegar þurfa að leiðrétta margt í máli formannsins því hún fullyrði að fáar ríkisstjórnir á síðari tímum hafi gripið til jafnmikilla aðgerða og samtals við aðila vinnumarkaðarins og hennar ríkisstjórn að

skiptir það máli að aðilar sjái til lands til þess að stjórnvöld geti komið inn með raunhæfar aðgerðir forsætisráðherra segir ekkert launungarmál að ríkisstjórnin hafi undirbúið tillögur í skattamálum sem miði að því að bæta hag tekjulægsta fólksins í samfélaginu en ráðherra gefur ekkert upp um hvenær þær tillögur verði kynntar og það er gríðarstórt hagsmunamál gríðarstórt lífskjaramál eins og þær tillögur sem í húsnæðismálum hefur unnið eins og þær tillögur sem verið er að vinna að hvað varðar félagsleg undirboð eins og það sem þegar hefur verið gert fyrir barnafólkið í landinu og eins og það sem þegar hefur verið gert fyrir atvinnulausa þannig að það að tala hér um aðgerðarleysi ég hlýt bara að vísa því norður í land háttvirtur þingmaður Íslendingar standa sig verr en nágrannalöndin þegar kemur að forvörnum og fræðslu um stafrænt kynferðisofbeldi önnur hver stúlka í tíunda bekk hefur verið beðin um að senda frá sér ögrandi mynd á netinu þetta kom fram á málþingi í dag þar sem frumniðurstöður úr greinargerð um vernd gegn stafrænu ofbeldi voru kynntar greinargerðin er unnin fyrir stjórnvöld og stýrihópur um heildstæðar úrbætur í kynferðisofbeldismálum mun byggja tillögur sínar á niðurstöðum hennar María Rún Bjarnadóttir hefur unnið að greinargerðinni og eru niðurstöður hennar að lögin séu óskýr og dómaframkvæmd óstöðug það sem ég er að kalla eftir er að það sé sett sérstakt ákvæði til þess að taka á þessari háttsemi vegna þess að í framkvæmd hefur hefur dómaframkvæmdin sýnt það að það er ekki neitt ákvæði sem tekur fyllilega á þessari háttsemi að huga að því hvernig

löggjafinn ætlar að vernda friðhelgi einkalífsins í þessum sífellt stafrænni heimi stafrænt kynferðisofbeldi er oft skilgreint sem hvers kyns opinber birting á kynferðislegu myndefni án samþykkis þess sem kemur fram samkvæmt rannsókn sem var gerð síðasta vor á grunnskólanemum í áttunda til tíunda bekk um allt land hefur stór hluti ungmenna sent ögrandi mynd eða nektarmynd af sér í gegnum netið meirihluti þeirra er sendur af frjálsum vilja en þó er nokkuð algengt að stúlkur sendi slíkar myndir því þeim finnst þær beittar þrýstingi næstum önnur hver stúlka í tíunda bekk hefur verið beðin um að senda frá sér ögrandi mynd og um þriðjungur drengja í rannsókn sinni hefur María kannað stöðu mála í nágrannalöndum hún segir Ísland framarlega í notkun nýrrar tækni regluverkið hefur síðan

tekið mið af þessari miklu notkun þegar kemur að lagasetningu en ekki síður stefnumótandi aðgerðum eins og forvörnum og fræðslu þá erum við á eftir já María segir að íslensk hegningarlög hafi síðast verið uppfærð heildrænt með hliðsjón af tölvum og tækni fyrir rúmum tuttugu árum árið nítján hundruð níutíu og átta það er þess vegna sem ég held að sérstaklega varðandi þessi ákvæði varðandi friðhelgi einkalífsins er nauðsynlegt að taka mið

af stýrikerfinu sem sem að almenningur er að nota og það er ekki Windows níutíu og átta lengur Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra hefur ekki gefið út afstöðu sína til

í Reykjavík til stóð að hún kynnti hana í dag

gildir í sex vikur en menntamálaráðherra þarf ákveða hvort sú friðun verði varanleg eða ekki innan þess tíma og sá frestur rennur út á miðnætti niðurstaða verður tilkynnt fyrir það samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu hefur verið þrætuepli undanfarið vegna hótelbyggingar á

minjastofnun hefur gert athugasemdir við að aðalinngangur hótelsins snúi að Víkurgarði og

skyndifriðlýsti í ársbyrjun hluta garðsins sem er innan

stjórnvöld í Evrópuríkjum taka

fálega í kröfur Bandaríkjaforseta um að þau taki við föngum sem áður börðust með samtökunum sem kenna sig við íslamskt ríki öðru máli virðist hins vegar gegna um eiginkonur þeirra og börn sem flúið hafa

bresku stúlkunnar sem fór til Sýrlands fimmtán ára gömul en vill nú snúa til baka með nýfætt barn sitt hefur sett í brennidepil stöðu þúsunda kvenna og barna sem nú eru föst í flóttamannabúðum

í Sýrlandi margar þeirra eins og heilluðust af málstað Íslamska ríkisins fóru þangað og eignuðust börn með

Evrópuríkin hafa tekið við á annað þúsund ríkisborgurum sem á sínum tíma gengu til liðs við Íslamska ríkið en margir eru enn í haldi í Sýrlandi Trump Bandaríkjaforseti krafðist

þess í gær að ríkin tækju við átta hundruð manns sem Kúrdar hafa handtekið andstæðingar okkar Rússar og Kínverjar hafa reynt að fylla í tómarúmið sem fjarvera

Bandaríkjanna hefur skapað á norðurslóðum þetta segir Mike Pompeo utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem sótti Ísland heim á föstudag

gaf sér nokkrar mínútur í viðtal við RÚV í stuttu stoppi sínu hérlendis þar sem hann ræddi meðal annars málefni norðurslóða og Mið Austurlanda og sýn Bandaríkjastjórnar á stærstu verkefnin fram undan á alþjóðavettvangi varar við kínverskum áhrifum hérlendis

við kínverskum áhrifum hérlendis

utanríkisráðherra Bandaríkjanna í Kastljósi á eftir kúabændur kusu með yfirgnæfandi meirihluta gegn því að gefa mjólkurframleiðslu frjálsa formaður Landssambands kúabænda fagnar þessari

niðurstöðu í núgildandi búvörusamningi er gert ráð fyrir að framleiðslustýring verði lögð af tvö þúsund tuttugu og eitt sett var

inn ákvæði um að kúabændur skyldu kjósa um kvótakerfið við endurskoðun samningsins kosningin hefur staðið í viku og lauk á hádegi í dag

fjögur hundruð fjörutíu og eitt halda í núverandi kvótakerfi eða um níutíu prósent fimmtíu vilja afnema það en tveir tóku ekki afstöðu mín fyrstu viðbrögð eru náttúrulega ánægja eðlilega það er búið að fjalla mikið um þessi mál undanfarið en þarna kemur bersýnilega í ljós hvað bændur vilja og og kannski þessi greinilega samstaða meðal allra bænda á landinu næsta

skref sé að leggja fyrir skoðanakönnun meðal bænda um nánari útfærslu til dæmis hvernig þeir vilji hátta viðskiptum með kvóta svo þarf að semja við ríkið um breytingar á búvörusamningnum í samræmi við þessa niðurstöðu arnar segir að áframhaldandi stýring sé lykilatriði til að koma í veg fyrir offramleiðslu á mjólk líkt og var þegar kvótakerfi var innleitt á sínum tíma það er enginn að græða neitt á því að framleiða hér vöru sem enginn vill kaupa á því verði sem við þurfum að fá fyrir hana þannig að þetta eru fyrst og fremst heildarhagsmunir sem fylgja þessu en fyrir þá sem eru nýir og vilja byrja í búskap þá eru þetta væntanlega vondar fréttir engin breyting reyndar hingað til eða síðastliðin þrjátíu ár verið þannig að ætlir þú að hefja búskap þá verður þú þér út um jörð húsakost og greiðslumark til þess breytingin þar er engin yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að breytt verklag lögreglu og félagsmálayfirvalda í heimilisofbeldismálum hafi leitt til þess að þolendur treysti yfirvöldum betur tilkynningum vegna ofbeldis á heimilum hefur fjölgað eftir að lögreglan hóf átak í málaflokknum verklagið sem átakið byggir á var þróað á Suðurnesjum en árið tvö þúsund og fimmtán fóru önnur lögregluembætti á landinu að taka það upp þar á meðal lögreglan á Suðurlandi þar sem Oddur Árnason yfirlögregluþjónn hefur haldið utan um málaflokkinn

hefur þetta skilað árangri ég held að þetta sé langhlaup við erum að sjá fjölgun mála tvö þúsund og fimmtán voru

rétt um sextíu árið tvö þúsund og átján við vildum í upphafi og héldum því fram að ef við værum að fá fjölgun í þessum málaflokki

þá værum við að ná árangri því fólk væri að upplifa að það gæti treyst yfirvöldum félagsþjónustu og lögreglu og það myndi þýða það að málunum fjölgaði átakið er meðal annars byggt á samstilltum viðbrögðum félagsmálayfirvalda og lögreglu þar sem gerendum er boðinn samningur um að víkja af heimili þar sem tilkynnt er um ofbeldi menn gangast undir það að víkja af heimili á meðan er verið að

að greiða úr málum menn eru að leita sér aðstoðar og þess háttar og síðan ef menn brjóta gegn þessum samningi þá erum við mjög fljótir að úrskurða um nálgunarbann og brottvísun og og fáum það staðfest fyrir dómi á þeim grundvelli að það er búið að reyna vægari úrræði Oddur segir hins vegar afar sjaldgæft að gerendur brjóti gegn þessum samningi hafa þolendur verið sáttir við þetta já þolendur eru sáttir við þetta og ef þeir eru ekki tilbúnir að taka þátt í þessu þá erum við að beita úrskurði um nálgunarbann nálgunarbann og brottvísun það verða allir að vera með og tilbúnir í þessa leið grannt hefur verið fylgst með ýmsum Þingvallavatns hita þess og lífríki í rúma hálfa öld

tvö komma níu gráður leiðni mælist hér

sýrustig mælist hér um um níu rétt rúmar níu gráður mælingarnar sýna að áhrif hækkandi hita eru farin að segja til sín á Þingvallavatni fækkar það er mjög afgerandi sérstaklega eftir síðustu aldamót fyrir um fimmtíu árum var Þingvallavatn ísilagt í meira en hundrað daga á ári frá janúar og fram

að vera bara núll það hefur ekki lagt

mælingar sýna að Þingvallavatn hefur hlýnað og það hefur gerst í takt við hlýnun loftslags hlýnunin er mest á haustin og vorin

í heitustu mánuðunum er allt að því tvær gráður á þessu tímabili frá nítján hundruð sextíu og tvö til tvö þúsund og sautján og það hafa átt sér stað breytingar í vistkerfi vatnsins eins og sjá má þegar niðurstöður rannsókna sem gerðar voru fyrir meira en fjörutíu árum eru bornar saman við nýrri mælingar tegundir sem

voru algengar þá eru orðnar sjaldgæfari núna og aðrar eru algengari núna sem voru sjaldgæfari sjaldgæfari þá umtalsverðar breytingar hafa orðið á þörungum í vatninu þær eru tvær þrjár tegundir sem

Þingvallavatni þessar tegundir þær hurfu eitt árið fyrir skömmu og við vitum ekki dæmi þess að það hafi gerst áður ef fram heldur sem horfir verða þessar breytingar allverulegar í Þingvallavatni getum við átt von á því að tærleiki þess minnki liturinn breytist og jafnvel að bleikjan og urriðinn í vatninu verði fyrir

skakkaföllum áhrif hækkandi hita vatnsins geti verið lengi undirliggjandi og kraumandi það er undirliggjandi í gangi og síðan er bara kornið sem fyllti mælinn og þá gerist eitthvað þótt sjálfvirknin taki við og herlið NATO hverfi á brott halda ratsjár bandalagsins á Íslandi áfram að snúast þrátt fyrir að tvær stöðvanna séu á

fólk vinnu þar daglega en getur orðið veðurteppt í vinnunni Guðmundur er á leið í vinnuna sem er á toppi Bolafjalls í sex hundruð metra hæð þangað liggur reyndar vegur en hann er ekki ruddur við keyrum

komið snjónum þokkalega frá okkur og svo förum við yfir á sleðana og þá fáum við oft snjóbíl með til að ryðja slóðann Guðmundur starfar fyrir Landhelgisgæsluna sem annast rekstur íslenska

Stokksnesi við Höfn í Hornafirði og á

við Bolungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi með stöðvunum er fylgst með flugumferð og þær búa einnig yfir öruggum fjarskiptabúnaði stöðin á Bolafjalli hefur verið starfrækt frá nítján hundruð níutíu og tvö og Guðmundur hóf störf árið nítján hundruð níutíu og sjö

mikið breyst við erum tveir til dæmis núna tólf

voru tæknimenn líka þá voru þeir á sólahringsvöktum en þrátt fyrir að sjálfvirknin hafi tekið yfir og brotthvarf herliðs NATÓ þá starfar stöðin áfram radarinn snýst alltaf og allur búnaðurinn í fullum gangi allan sólarhringinn allt árið tímann fest hérna uppi

um lengri tíma já við höfum verið hérna nokkra sólarhringa í einu

þá erum við ekkert á ferðinni verður víða skaplegt fyrri hluta dags á morgun en vindur færist smám saman í aukana þegar líður á daginn spáð er austan hvassviðri eða stormi um sunnanvert landið aðra nótt og getur

annarra landshluta á miðvikudagsmorgun hlýna mun í veðri og er útlit fyrir að hlýir sunnanvindar leiki nokkuð stórt hlutverk hjá okkur næstu daga Theodór Freyr

fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum verður barist um sæti í undanúrslitum bikarkeppninnar í handbolta á Selfossi í kvöld tveir leikir verða sýndir beint á RÚV tveir frá Selfossi

Sviss tók í dag fyrir áfrýjun

lyf fyrir keppni og venju samkvæmt var mikið um flott tilþrif en lítið um varnarleik þegar n b a deildarinnar í körfubolta fór fram í gærkvöld v r ætlar að taka allt sitt fé úr Kviku banka

Almenna leigufélagsins verða ekki dregnar til baka formaður v r líkir framkomu félagsins við ofbeldi viðræðunefnd Starfsgreinasambandsins hefur fengið umboð til að vísa kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara beðið er eftir tillögum stjórnvalda í skattamálum yfirvofandi fall samtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki hefur sett í brennidepil stöðu evrópskra kvenna sem dvöldu á yfirráðasvæði og ekki síður barnanna sem með þeim eru hiti í Þingvallavatni hefur hækkað það mikið að það leggur ekki lengur lífríki þess hefur breyst og búast má við að tærleiki þess og litur breytist einnig í tuttugu og eitt ár hefur maður úr Bolungarvík sótt vinnu í ratsjárstöð NATO á Bolafjalli í sex hundruð metra hæð hann keyrir á sumrin en á veturna fer hann á vélsleða þessum fréttatíma er að ljúka

komið að íþróttum veðri og Kastljósi næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og